ʻe ʻetʻu ʻut kwa awi duner sudu ʻdefetifu awi awarana ʻernadun ʻdiam ʻtawani ʻdun ʻdiam ʻata bitina ʻderneman ʻju ʻtai ʻawee awarahela ʻewa ʻtawai ʻderneman ura sudu waan ʻden ʻen ʻto ʻotāki awarana ʻdernemo ʻawarana ʻtawaki ʻawada ʻkona ʻlkadi ʻotāki